<hesitation> ndiinjiranga okhutzkha ichai khuchiakaa khurii ote shifuria shilaba shifuria sichafu tawe ili ne echai ya ambere rokho amatsi kaha koiyi karabatsi amatsi kalia nakarabachila notsi khamo ambere na mmbere khandi katsiniraa kario. Nikachiaka khandi khuraba khila kario ndi sasa kali amachani noramo amachani baas amachani wakharamo kario lwa kachiaka ichiaka irabachilanoramo esukari yo wenyele noranywetsanga esukari nomba nonywetsanga ramo esukari yoonywetsanga yoyere nnayo baasi echai hiyo yakharabachila esukari ilimo gerarii irabachile krabachila irabachila viula ora hasi sichira niya ambere khandi okalusiekho khandi irabachile egas ya limisi iliya iruramo kabisa ili nonywe echai ino ya ambere iletsa yakhusikukha khumwoyo tawe notakha echai oivo siwutsa khulota echai iiye lwo khuranga ore hasilwa khabili lwe irabachila na sasa oraa mubirika. Echai sasa obukukula eshichunguu notsukha mubirika nooramo echai ilaba tayari okhunywa khuchaka khuiwe nende abacheni bosi nende ifamilia echa ino sibetsa khunywa basala ta sichira itsa khuba itse limisi lidumire liosi kho echai ya ambere isikukhanga abandu khulwa okhutekha khubi lakini natekha khuluso khutesheranga ndisechai mulanywa tsa oluono bila echai khukhusiuha khumunwa.